Kôfa renao zany kôfa naratra le ologno araika zany na mety naratra ngiahy io zany misy tohina de lavo de naratra ingiah na mety norangotondraha aiza ko nandraha misy karazana betadine akaikinay akeo, de isôrana raha io mba tsy hitatra zany fery avekeo mba tsy hiteraka raha hafa izy avekeo atao amizay koa mba madio tsara zany le partin'ny le baina avakeo karakara zany.